देखो सा हुकूम अडी बात हा के एक टूटा हुआ ताला का दरवाजा ने ठिक करना का लेया बौत अलग-अलग तरीका हा। जिन मा दरवाजा न ठिक कर ना वास्ता अलग-अलग तरीका हावा हा आपणा गर रो दरवाजो शी रवा तो आपणा गर बे सुरक्षित रवा और गर मा चोरी बे नइ होवा हा।